Fomba fañajaria ñy tongolo lay na ñy tongolo menana na ñy tongolo bevata: -Fafà so'ey lafa aminy baka nañandesanao ñazy bakañy ;alamaky ñy gony, na lafa misy ñy efitsy, na tany malio, afaky añeleza azy, aelinao i,ampahazoenao tsiotsioke, tsy atao liñery, amizay tsy lo ro tsy simbafa aminy ñy ilàn-teña azy.